Nai fai mamsok ia hataholi kristen a bisa ala sebut fai gereja no faik ndia boe ala leu lo gereja nai fai mammasok, tehu hataholi agama fe'ek ala luma neu lala, ok no kelurga, no nanon a, boema hataholi luma ala tao kerja fek nai fai mamson ia nai sila uman.